<noise> Ny tenda lavan'ny zirafy igny e da manampy azy e hahazo sakafo amin'ireo hazo avo izay tsy takatsy ny biby hafa. Igny koa da manome tombony <noise> lehibe azy amin'ny fifaninana lafa misakafo.